Japonpeko jae <hesitation> oime jeta ɨvɨ ikavi, ara ëreiko oimevi iroɨ <hesitation> norte kotɨ oimevi jakuvo <hesitation> surkotɨ oimevi ama jaɨviva juniope jare oime ɨvɨkanava jare ɨ oimevi kirai erei kuareta ikaviño oimevi ou arakavi ou jokopevino opa oyoavɨavɨ reta